<gny fagnontania>mipetraky eto de hoe: tokony ho zarana gny fanagna, ho tsinjaraina gny fanagna mba, gny harenan'olo raiky na harenan'olo maro mba hampihena gny tsy fitoviana? Tsy vahaolana aloha zay aminaha sady tsy mampisy tsirony any le fiaigna. Le fiaigna manko, ilaitsika olom-belo gny mifanina kindraiky. Tsy midika zay hoe hifamono, mifanina. Fa raha samy mitovy aby, samy miara-miaina ambony tany, milamy mitovy araky ze rohogny zay, de tsy hitako loatsy gn'antony fisian'ny le tany sy fiaignan'ny le olom-belo. Aminaha de hoe, tadiavo ny harena mba hoanagnanao, fa tsy hoe hozaraina hampitovina no sady tsinjaraina mifanahaky amizay le izy. Fa gn'azotsika atao kosa de hoe mifanampy mba hampiakatry gny farim-piaignan'ny gny hafa avao koa amy ze fitadiava harena zay.